दुनिया भर के विभिन्न संस्कृतियन के पकइबे के तरीका बेहद रुचिकर अउर विविध है। अउर हर एक में कुछ ना कुछ खास बात होत है जो उसे अनोखो बनत है। उदाहरण के लिए इटैलियन खाना जैसे पिज्जा अउर पास्ता अपनी सादगी अउर स्वाद के लिए मशहूर है। इटैलियन खाने में ताजे फल सब्जिया अउर हर्ब्स को इस्तेमाल करो जात है जिससे डिश में प्राक्रतिक स्वाद आत है। एके अलावा जापानी खाना जैसे सुशी रमन ब बहोत आकर्षक है। जापान में ताजे समुद्री भोजन अउर हल्के चीजें को इस्तेमाल करो जात है खाना हल्को अउर पौष्टिक बन जात है। चीनी खाना भी बहोत विविध अउर फ्लेवर के लिए जानो जात है। विशेष रूप से डिमसम अउर चाउमिन जैसे व्यंजन बहुत लोकप्रिय होत है। चीन खाने में मामले में ताजगी का सही संतुलन होत है। अउर बे अक्सर अपने खाने को सोया सॉस अदरक अउर लहसुन को उपयोग करत है। वही भारतीय खाना तो पूरी दुनिया में मशहूर है। भारतीय खाने में हर राज्य को अपनौ एक खास तरीका अउर स्वाद होत है। जैसे कि दक्षिण भारत इडली डोसा अउर सांभर उत्तर पंजाबी करी नमक बटर चिकन आदि होत है। वेस्टर्न खाना बहोत रोचक होत है जैसे टाकोस अउर बुरितोस इसके मक्खन बीन्स मांस मिर्च अच्छा मिश्रण होत है।